أول شي <noise> إتأكدي إن السيارة يعني أو الدراجة ثابتة على سطح مستوي، بعدين إستخدمي الرافعة حت- لرفع السيارة يعني أو الدراجة، فكي المسامير بإستخدام المفتاح، وبعدين زيل أي إطار جديم وأحط الإطار الجديد في مكانه وثبتيه بالمسامير، تأكدي إنها مشدودة زين، بعدين إنزلي- إنزلي السيارة أو بالدراجة وبس، وإفحصيها يعني من كل شي، وكذا بتكون غيرتي الإطار.